Ny fihaviana a tsara raha ohatra samy mitazona ny fihaviany fa tsy atao mampiady fotsiny satria ny fihaviana ina- iny ny tantara lovain'ny taranaka aman-jafy de mba iny koa zany ny reharehanao amin'ny ho avy.